افضل انو افقد سمعي على انو افقد بصري ليش؟ -لانو من افقد السمع انا اطيق اعيش ، اطيق اغوح اطيق اجي اشوف وما احتاج احد يعيلني، بينما اذا افقد بصري، لازم احتاج ويحد يوديني ويجيبني، وبهلي الحالة غاح اثقل عالناس، وهذا الشي ما يعجبني